Mi buran yidugo mi yaha babal jartungo bandu ngam mi jartina be himbe. to himbe do mofti ha babal jartungo bandu mi buran nanugo beldum ngam min jartinan bandu amin minin pat wakkati gotel bannin mai watan min somata be lau ngam minin duddum on jartinta bandu mai.